Okpa, eva, ehra, echie, ese, esa, sehlua, efe, echici, egbe, egbe-hia, egbele-eva, egbele-ehaa, egbe- echie, egbe- ese, egbe-esa, egbe- sehlue, egbe-eke, egbe-echiri, uwe, uwego- ikpa, uweghe-eva, uweghe-ehra, uweghe-echie, uweghe-ese, uweghe-esa, uweghe-sehlua, uweghe-eye, uweghe-lchici, uweghe-igbe, uweghe! Igbe-okpa, uweghe! Igbe-eva, uweghe 'igbe-echra, uweghe ' igbe- echie, uweghe 'igbe-ese, uweghe ' igbe-esa, uweghe ' igbe-sehlua. Uwege ' igbe-ele, uwege ' igbe-lchiri, aigbo ' eva.